Kai a rusuwan nediliso arusuan ka arusuan woshiri gəməla rgo gara arusuamge yayangne awasi arusuan yehanso arusun nyilerogoma nojihe gwalengdan e gwalenashago shago yedadan gwale megayeham ankoye nyir rogoshaga biyu biyu labo en shago hago yesboli gwale yehe gwaleshaso ankorongdan yahe ankoro nultse ishago arusuan yehan gara dənso wonodəso arusuan ashaso arusangə yayangne da ye haha arnaashe ago weso gwaleshaso shaso biyu aur kərokun e kalapar larbo enkun ekola pal biyu samanm gbayorhe səmən angadan e abhago wala yehan səmən ongdan abois ebo yagima alungodo abumwa kwashi yogima yigəri e ehari nyirro a yago yedegoo yogo faraha rongdan biya yedegoyo go nyi ronarni yagima a hann yiro kani yagima a hannyro inkari yagima a hannəla bya weso a walekun ushaso səmən ankun e yeto ure ashago biya heifu nado mega yeshego ankunso dori e yehaunkani done wre we dəndano e ye hauwe nyiro nkani wre e we hadan nyrolnkani wrefagəma wehamda nyr rolnkani dan e yeh am nyiralshaso gən e go han nyira shaso biya nyilerongdame nodili nyirasha so biya go sesəyen gdanishaso ishaya gwalengdam yahe gwale sol ishya gwale yedowehei shago gwalen gdan yen yeu shrraheya he yengdan yenə sarille biyu bonye ngdan yen ye nihe gwalengdan yen e do tabaye dale səmən gwalengdom biyu nolema nalema jirolshaso noli malburgene algo, Nale malshego biya glase yengdan yahenshago biyu bisiyengdan yohe am ovregdon yehe tasaye ngdan yahe yen yedun ojah ishago ieshago almowre ngdau yahe almmor reishaso almor ensiyo gondado mukigi almorten edinadaso du yehansoshe ma mug aso almarrengdon isheg shaso yehan gwaleron yo gondədu kou <hesitation> mukkuyi gara wan yehan nadosodu aldə dahan ma mugaso ijlerongdon ma anda dulshasoi noso nole malshago gwalengda ishago burnagdom e fadal mega de eifadal algado sumn own ashgo biyaso dilidu yagima darelto a ngoroishago yagima yedora ftan a shago shags efu ifagama gan e gonko e yeda raftan ashagoko buya yagə rəftan ashago buya yagi yahe en nnyronkoomi yagima yahara ngurai nkami nkami dan majen gon yehanyo e nyirong donushago gan blango dilibo e buya nyuhafu ma soshisoso nyilerokun ma jehaure nyiroke nlle arusu omso godiliso arusuan all nyillero malle suman anrdan e allo biyo gwale ngdan e shago gwalen yesoli e shago gwole yodo kandi yen yeshinedne eshago. yenkun yen yawe saligu wedədo li eshasi yengdan yesd e shaso yangdan yesodi e shaso biya noroso e hol yanka. horoso e nyile rogu ma nojehe ame ndeuwe jejiheaholo suməngan boe ajiheyu hodo yefadu lure nyurogomo yeheare yehare nyural nkaru dan e nkani gen e nkani wedə nyro tei n e yahare tai gwalengadan e shaso shago yenyedo yehira hedo ursago, Yen yen yesali eishaso laboungdan yesoliyahe shago sumanga yefogən yahe ashasoo e enurgo shade kan wre e weludo welu wesafan dande yelugi saftən biyu wetomda'o anso e ahara awosao e ahanma do wetan we wekamda she weshungə məla anso e nahama amso e norhana anbo e norhang murna anto so e narhona ndauweshingo məlargomdace uredeogoyo klafiya go lunkun e ndefla ro ngdama ure e ndawe arokun ndawe hon nyin nda we han nyille dane yeshine soi le biya ndawe daltan ifemegankun dande ndei fla mendamo e ndei fla leshane e ndai ifla wre fasagma ndewe fla ndame hang flang ankun dan e ndei fla wre e ndewe fla dan menye hadan uzuryo e ndai fla e yesaftori mendam e kəras dorn e ndei softon ndeidakun he dan e yeshiga məla rogo gan e soshungə məlarogo dom meyelu yo e yeshaga melarogo wre we diliyo e weshua go wre go linkuntagama nyilerokkun ma ndawe shigolke dan e daihora wre e ndawe hang ndouwe hang nyirokun le do webo fton do wesafton le dorn e yehandu dan e nyiwondand nkomi wre e nyinkuno wehandole nkani buya gwalingdoun yehe gwale shaso wedo gwale saoli shage yahe dan e do the enshaso yenkun yen wedodon eshso biya ndawe gədəmdahe dan e ndei saftənve wre e ndonwe softən he wre njegda he e evergo shadegasi don e galə done egəngo shade gasidu we saftə nile dane ndew han nyirokundo dari e wehanunkani danel hanlkanidolle sarogi we ndəmdadu ndawe konda we ndawel hungo məlargo mda uguro ndaule handa wehanlle dige a a nehando nehanlle dige, A a enyo nehando nando dige notodo nanduse el wabi enyo e shingə əlarrogoəmda yefone samanga ngadan ale yedone gwalengdan shago ai. <hesitation> yedone gwalengangdan shago hai <hesitation> ye hane nyrolnkani dige hai <hesitation> dan enyo men gara dan maiwshi hai <hesitation> dom enyo neshigo məlarangdan hai <hesitation> dan migi ne shingə məlarongdan wrede wegigi weshingə məlarokun gondə gwalen yedo lengdan gwalen shaga shago enyotaga ma gwalen yedo kai <hesitation> nureuna wedodan gwehenghasa ne e nedo gwaleto hasa enyo togama gwale sali enyofogama labaye so akal ngadan so gwaleng dan soli lafaiye him aryenshaso shago nde uwe yedo dane yedou re gwaleishago dane yedoure gwalen yashur amhe yedoishaso almor engdam go sarulengdan go bisuye kədede go galgsə ye gələsig gwalengdan shago ishagoo don e ndeuwe yelu yekə dəftan wre e wedon gwalengdan shago so laboingadonai shago gwalengdan boli gwalengdan nolemai shago tanoso nalemai shago naso grameye e ndewe so gwale ngdan mawe e ndeuwe go gwalengdam wre e gwalenkun ishhago dan e gwalengdan ishago wre e dan e aure nyurorikani wre e hadan nyiralnkari wre togama nyironkuin inkani wre e weshingə məlare go dan e yenshinga malaro go wre tagama wweshungo malarogo nyrogo do dabi nywogo mai yale we sati es sehe yangaule dasi saroyi wehan nyiro godoinkamido uzurogo do mai yankanidu sehe your mayan kari sehe you mayan kani uwe safton le nyiroinkami togama wre e dawe hour dow endechan sə rogi wesoftodu dome yelu yebot əndu yagima nga məlarogən dan endeigə məlarongdan, Wre e ndawe gə məlarokun wre fagoma ndawega məlarogamda yen nyo en dei gə malaronduun dene ndeigo məlarongdom wre ndei ndil ga malaro we han dan le ndauga mela ro yehagan dousi ndawe shinga makarogo mda wre fago ma nyaro nkaru we hando a a le sarogi uzur kandi no maladu nigrrogodo ma ndalbo mala zarogi nyirogodo nobo malasodun nyir rogodo nobo malabo sarogo wehando sarogo wehando a elkomi nyinsi bo godilidu kai <hesitation> nyuyensiyio shasoishgo nyiyen karu ye wasi yehan agu ndo mensi yo nyendai nyiro nkanui wasi ama man suyo nzurongdan yeh ando shaso yehan nyiroin kam gan e so han nyironkanido ban aduso e anda nyirrokodo ralnkanido dan e madogərtse nyrrokoso ama sərogi gohan nyirobasesedu inbadongo mahagan magəgəngi go horn nyan sotseso serogi sohan nyiroinkanido dan e mei hagən nyirrolnkan nyiroinkani ndan dədo a da nyilema tshirhe nyilema ndal shirsihe algodo nyirrol nkaniro wehando a ndal yalle ama nyirogo ndal bugene ando buya yeludu gwalendan sha gooishruahe we kədey angədandei shago wangadan yen gadan eshago nyie rongdan ma nyirrolrikani sunan e san saman yehagan saman ankane kan e gohadan sman angce nkam dasi we saftanle saro wesaltan ledu nyirogodo malyago mala kai <hesitation> sərogi nyirogodo nodo gohanledu a du go məla juduhahe a nando muhan yagima go haridu mashingə məlaro go nyirogoo gohando sərogi nyirolkani go hando yagəma mash ngə məlarogo ama nyire isatseso blan ushinga məlarogol wasi sərogi godili gode uzurdo, Gondə nyirol kaniduk go luhodu kanma dog de labargi ngoro woɗado ruyirogodolle ngorowodidi do nyirogodolle ama do nyiroll esodu esodu mukig nyogolleso ama ngol uzur kamani yefogan baman an alle go burn yefogan ame sose yefogan ngal seftan go saftan ali wa lengdan e gonadi ishaso nyile rongdanmal shago gokigi kou <hesitation> menyo menywondom shaso sarogotodo gan e mugdili muto mude labangi mennyo yedilido nyirongbandol shago nyirogo no burgene an ama sarogi nyiroko satsesodu godili goludu mukigi a a nyinal botse yenanso ama arusuan wodili a kai <hesitation> woshino larogo nyinterogoma wordalcn kani nyinrogoro wondəlboose i wasi nyale malrkani ya kanshe masha adh gwalengdau shaso nyile rogdan malle gwalengdan eishaso esoliyenedan yen yele yedodown e ishago nyile rokunma nyiro wehando nolema ishago dan e me yehan shaso men mawee yehan ushango galesolu e yedodan yejihe yeda gantfan gan he dom e gwalen dai shaso rahe e sharahei shago go gwalendn solu yahe nole mal shagoufe naso yelu yeshurefton nyile rokun ma nyiro inkani wreso gorokunyahe wehan nyrron dani gwale ngdn mai shgoo ishago male rong dama nyrokalshago yengdan yedo eisha ago yendam so lenshae enyodeidhago yenga mendamo yede shaso nyile ran dam yehandoishago nyiryado nole nyirkoluyadol shago dan e yesha gwalen shago wire e wesho gwaleshaga yen yedoure eishago yen dan dan yedo eishaso, Nyilerokun ma əishago nyi rolbaselwasigodo. danttag əma yebo heifuso fagəma nyiro tei megiyo fagəma nyiro tei megiyo yehaous nyironkani gwaleishago shego dayede yagima de gwalenyoshso biya yenyo deishago yendan megiyo soli yedadooli eishaso buya cabo gban yenye duwo yarhei shago yengeh an ndei do kandi salozton jahishago yengdan gram yedouredan yahe shago dan mei maune dadoli eshago gwale wallahi ewuaima shaso yeso heifubo noie moushagoll shago alternoso irrolbase nandomal wasiyaso tagəma yebo haifuso gwalengam usaso gwalaii arusu nale maishagoi itənoso gwalen yeshənoso gwalenyeshərahe yaheishaso walen yen yele tehytrən yyahe ushago yendan maiso yarhishaso laboyen lurishaine yahieshago daiduw yengəgrame ushagoo yengə mawe ushago yangə mawe eshago nyilerondama shago yehan nyron komi dene yehan nyironn kira gən e go ham nyiron kane ddanfagəma nyiro shago shago da ye ha mda blangohan nyirol base da awasi fgama yesihum alema ashago wuzurdo go dilido goshinməlarogo e yefadai kən səməng amgankani,